<hesitation> Kolontsaigna Aostralia akagny ai, <hesitation> tegna mampiavaka anjare akagny zao le fomba amampanô njare zao ai, <hesitation> le zare mankalaza fetina krisimasy ii amile fahavaratra, de avakeo koa zare mankalaza Aostralia day io kô isaka vingt six janvier zao zare mankalaza zagny, de <hesitation> fialamboly tegna malaza akagny zao mizaha film regny ai resaka mozimozika regny, de sport koa de rugby sy <hesitation> cricket.